Kua colombia jaeko tëtä sud americano, kuape oïme arakuvo opara yasɨ rupi, kuako tëtä amazonico, jaeramo oï arakuvo, jare oïmevi ama, iroɨ, iarape, ëreï arakuvo jenda